Po, di me i bo floktë bystek. <hesitation> Janë disa mënyra qysh me i bo, si bysteku i thjeshtë, mandej ai me tre fije ose edhe bysteku në formë peshku. Unë për veti nuk i boj bystek floktë e mija, po qikës teme ja boj gati çdo ditë. Njerzt tjerë që i kam përreth nuk i bojnë, nashta edhe pse nuk osht mo n'modë me i bo floktë bystek.